पहिलेक हम्मर पुर्खाभर कैहदेउ बहुत मेहनति रेहें । बजार उजार तिति शहर बजारमे <hesitation> मिलना एगदमे महँगा महँगा खैना उइना जेदा नाइ खामें मुल अपने घरमे, अपने मेहनततिति, अपने सिपतिति बनाइल ब्यन्जन जेदा तरह पकाके खामें । अइसने करके हम्मर पुर्खाभर खास करके पतौता पाके खामें, अइसने करके मिसौला भात पकाके खामें । कचरिया, कुँथ्वा रोटि, गुल्थि माड, पक्कि रोटि, खुर्मा रोटि, अन्दिक भात, गुल्गुल्ला, जुर्हिया रोटि, कहुलल भात, खिरभात लगायतके तमाम ब्यन्जन आउ परिकार पकाके खामें । जौन अपने सिप, अपने कला आउ अपने मेहनत तिति बनाइल रेहे । खास करके खैनामे फेकुन ओहका स्वाद बहुत मजा रेहे । स्वास्थ्यके दृष्‍टिकोणति दिख्ले ति फेकुन बहुत स्वास्थ्यकर रेहे उहिमारे हम्मर पुर्खाभर जेदा तरह यम्‍ने मेहनत करें आउ खामें । मुल आजकाल शहर बजारके यि बिकसित समयमे शहर बजारके खैना जेदा हमरे खाइ लागल होइ । जेदा तरह बजारमे मिल्ना बनि बनाउ खैनामे हम्मर नजर परे लागल है । मुल अब स्वास्थ्यके दृष्‍टिकोण तिति दिख्बो कहलेतिति पहिलेक खैना बहुत स्वास्थ्यकर रेहें आउ स्वादिष्ट फेकुन रेहें । मोहके फेकुन हम्मर जौन पुर्खादिनति खैति आइल खाना बेढम मन परता ।